كيف تقصلك الانترنت ، أول حاجة أنتي باش تعملها تمشي تشوف المودام نتاعك ، اذا كان تشوفوا كلوا شغال ويخدم وكل شيء هكا ، اذا كان لا تمشي تنحي الشاحن ، تعاود تشغلوا تعاود تحطوا في الضو بعد بدقيقة هكاكا ، اذا كان باقي المشكلة معناها موجودة تمشي تسكر الكمبيوتر نتاعك والتيليفون وتشوف معناها شنيا ، اذا فما حتى شيء تطلب شركة التصليح وتسألهم